हमिनके स्कूल कहेबाला विद्या आर्जन करेवाला एक ठाउँ बा । उ ऐसनका ठाउँ बा कि सब के एक समान हाएबाला एगो ठाउँ बा लेकिन हमिनके अभी भी देखैतबारी कि स्कूल मे आदमी कथी करैये तँ हेपैये । काहेकी गरीब धनीक लेके भी हेप्पैये औसने जातपात सुटबर जात लेके हेप्पैये । औसके कहम तँ केहु गोरहर, करीया केलेके हेप्पैये । केहु लेगडा लुच्चा लेकर भी हेप्पैये । इ सब लेकि अभी भी हमिन स्कूल मे हेप्पैये । अभी भी कमजोर बा कहके ओहुसे भी हेप्पैये । हमर कहनाम कठी बा तँ, हमिनके अगर स्कूल मे स्कूल कहेबाला ऐसन चीज चाहे संस्था बा, एक समान व्यावहार होखैये ओजगाा केहु गरीब धनीकके रुपसे नदेखेके चाही । केकरो गोरहर करीया के रुपसे नदेखेके चाही औसे हमर कहनाम कथी बा की सबके एक समान देखेके चाहि । विद्या केकरो गरीब धनीक, उच्च, नीच कहेके नचिनैये काहे बा एक समान बा वही से हमीनके सकके एक समान देखेके चाही ।